Misy karazany maromaro ny labiera; ohatsy amin'izany ny lager, ny ales, ny stout dia ny pilsner. Ny lager io da labiera mangatsiaky sy m- milamigna ary malefaky ny tsirony sady mora ately. <noise> Ny labiera ales kosa da matetiky mana tsiro somary mamimamy. Ny stout da labiera matevy sy mainty, misy tsiro mamy amin'ny fanaova tanimasoandro toy ny hazo, sôkôla na kafe. Da farany ny pilsner, i pilsner io da kalazana labiera somary mazava kokoa ary mana tsiro mangidy malefaky.